أنا أفضل قضاء ليلة واحدة في قلعة عتيقة، السبب أن القلعة تعطي تجربة فريدة من نوعها، مليانة بتاريخ وأجواء غامضة، أقدر أستمتع بجولة في الأماكن التاريخية وأتخيل القصص والأساطير اللي مرت عليها، كمان النوم في قلعة يعطي إحساس بالمغامرة خاصة إذا كانت مليانة بتفاصيل معمارية رائعة.